Irô bôkà indonezy ndraiky zen̈y misy marineldekà zen̈y fataon-drô amin'ny folo <hesitation> folo fito amby ny fanjavan'ny volana Ao fanjavan'ny Ao. Dia man̈ano ny selebrasion ny fahaleovanten̈an-drô irô zen̈y amin'ny andran'io dia man̈ano defile, man̈ano kômpetision dia kôa efa le lebaranina ndraiky <hesitation> faran'ny fan̈anaovan-drô ramadany zen̈y izy io dia mivory irô jiàby lafamy jiàby miara-mihinà.